Dikana wa mam wa yeti gaari sagebɔ. <hesitation> gaari sagebɔ itegɔ kɔm dɛna la naana gee ti ma me bɔta ba <hesitation> suŋa suŋa. Fu san bisa sɛla n sɔi la, fu san bisɛ gaari sagebɔ, fu san kɔ'ɔm tara fu gaari, tara fu kotuulega, kɔ'ɔm makɛ fu gaari, iŋɛ yaarum iŋɛ gaari la puan, ti fu kotuulega la ta kuri ti fu kɔ'ɔm ka’ɛ iŋɛ gaari la puan kɔ’ɔm num num mɔm mɔm. Fu ta'am dikɛ di la stew, fu ta'am kelum dikɛ di la shito. Fu ta'am kelum dikɛ di la siirɔ koo fu ta'am bagesɛ naazu'usi naa la ba di. Bala la, la basɛba ti la dɛna la dia duka n ka tɔi bo'ora ma gee ti ma me nɔŋɛ ka paa. Fu san di <hesitation> gaari sagebɔ fu na kɔ'ɔm nyuura ko'om la bala ta bisɛ time sɛka ti fu la nyɛ dia.